אֻגַ'אזַאתִי אלמֻפַדַּלָה הִיא עִיד אלאדחַא, עלאשו? חית פִיהָ רוּח אלתַדַאמּוּן, כִּיתגַ'מְעוּ אלעַאִלָה ו לַחַזַאת כִּנְתַקַּאסְמוּ אלפַרְחָה ו אלמֻסַעַדָה מַע אלנּאס, כִּנפִיקו פִי אלעִיד ו כִּנמשִיו נִצְלִיו, כִּיבְדָאוּ אלאוּקַאת דִיאל אלוּד ו אלרַחְמָה, ו חָתָה לי מֻעַנדּוּש כִּילְקָא אללי יִפרַחו, ו כִּנחַס בּאללי חַדּ אלעִיד כִּילְקָא אללי יְעִירו, קַאין חֻבּ בְּלָא שֻרוּט.